I capi dë vestiari a pölu esi la giaca, la maiëtta, la maia a magne lunghe, la maia a magne cürte, i jeans, le braie d'la tuta, le braie cun le sacoce grose, le braie da festa, pöi a pöl esie ël giübot sensa magne, a pöl esie ël k-way